Aminay akany mo koa lay sy de misy tendrombohitra firy zany fa raha farihy sy renirano zao de ahitanansena ny: Sandramanongy a, de ake koa Canal de Pangalane a, de ake koa misy Andakapohatra de Asitiaravimbody.